Ꞌnaⁿ na ja wajnaⁿꞌa na quilalꞌue na nluii nantquie ꞌnaⁿ na nlachiindye nantquie joꞌ chaꞌ na ta̱caxo, ta̱ ta̱a̱lawo, ta̱ cameinom, tsco cachi, ta̱xmeiiⁿ quilalꞌuenaꞌ na tsꞌa jeꞌ joꞌ quilalꞌue wendyee nnom tsꞌa chaꞌ na tsꞌatco tsꞌa tcaaⁿ, tsꞌatseii, tsꞌatco, tsꞌa cachjoo ndoꞌ tsꞌa na tꞌmaⁿ, tsꞌa na candyaꞌ ndoꞌ waa jeꞌ mati tsꞌa na ticandyaꞌ nmeiⁿꞌ wendyee nnom nnom ꞌnaⁿ na a wajnaⁿꞌa na quilalꞌue naquiiꞌ nantquie.